କାର କୋଟେ ପ୍ରାଇବେଟ ବହାନ ଚୋଟା କୀ ଭାରତାରେ କୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ। ଆଇଟମ ପରେ ଦେଖା ଜାଏଂ କିନ୍ଟୁ କାର ଗୋଟେ ବଡୋ ବଡୀ ଵାରେ ପେଂଗ। କୋଟେ ଏସେଂସ୍ଯଲ କମୋଡିଟୀ ବହୁତ ଲୋଗୋଂ କାର କୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ। ଆଇଟମ ପରେ ଵିଵାର କରୋଂତୀ ମୁଝେ ତବଲେ କୋଟେ କାର କୋଟେ। ଭାବେ ସବ ତବଲେ ମୁରୋ ଫେବରେଟ କାର ମର୍ସେଟୀଜ ବେଂଜରୋ ଏସ। କ୍ଲାସ ହୀ ମତେ ପସଂଦାସେ ତହାଁ ଏକ ଲକ୍ଜରୀ କାର।